Min kam, mi dillida e Elon Musk, Mark Zuckerberg likitaajo gooto, debbo am, injiiniyaajo gooto. To mi yaadii e maɓɓe, ɓe mballaay am, mi jooɗoo, mi waɗa raayuwa jam e jam.